Sj mokc apontu kjse bi ase na muhu obi a mepj dj menye no kasa muhu no yie a, ma cbjyj nye dj, sj muhu dj ctse hc a, medze me nsa bckc akjtsena ne nkyjn na ogudo a cronom no, mebjka serew tadwe kor akyerj no ma caserew na cno ekyir no m'abc me dzin akyerj no. Cno fi hc a mebebisa ne dzin na cka kyerj me a, hc no na mebebisa no nsjm dze ehu beebi a ofi n'adze.